<hesitation> Le lave vaisselle ndraika zany a: mangala fahasahiranana koa izy io, sy sy hoe hagnano aminà tagnana anao de afindra akasy afindra arogna fa tonga de ataonao akao izy a; mandeha courant-gna, asatokanao prizy a de alahatranao akao lasiety de ataonao ranon-tsavony de mandeha mihodigna koa izy efa misy rano, de magnadio lasiety zany e, magnadi- mo- malakilaky kokoa zany par rapport noho le magnano ananjy aminà tagnana.